Ofa pasiar ndia sangat matua ana la'ok neme negara esa lo negara esa babaun mana'a nai lain hapu mamanak bauk a hapu segala yang Ita nau ndia nai dalek terus dalen a boe sangat-sangat maloa ma mana'a.